स्कूल जाना चाहिए स्कूल आमुख शिक्षा बैठो नए नए दोस्त बैठो आमुख यो सीकाओ कोसो पढ़ना चाहिए कोसो लिखनो चाहिए जोकि आमुख ज्ञान घर सकीना बेटी गुरूजी आमुख कोसे आगे बढ़ने जब हम पढ़े लिखड़े। तब हमारी नौकरी लगड़ी। जब हमारी नौकरी लगड़ी तब हम के सारे पैसे कमादी।